أيوه أكيد ال- شعر ليه علاقة بالعصر الحديث ، يعني لإن الشعر <hesitation> م- متعلق بلإنسان ومتعلق بخياله ، وفكره ومشاعره والحاجات دي مستمرة بغض النظر ده حديث ولا قديم فالشعراء هيعبرو عن مشاعرهم وعن أفكارهم في القضايا المعاصرة اللي بتحصل وهيستخدموا ساعتها لغة جديدة بتناسب ال- جيل الجديد